Ny ty rehaky eto zane, rehek-rehaky eto zane ty reheke ambony tane ato amy ty firene maro eto maro, mety mihoatsohatsy roan-jato agne, mety nefa arivo mahere satria, karan'ny olombolone tsy efa ty eto le tsy voafariparitsy zane hoe ino fa ma-samy mana ty fiteniny noho samy mana fiaviay aby olo le tsy hitovy ty fiteniny naho ty anony, tsy voafehiko zane ine fa mety agne amy roan-jato agne ho agne ngamba na arivo mahery aza